Sɛ yɛtumi bɔ yɛn nnuane ho ban na afei yɛhwɛ yie sɛ yɛmma nnuane a yɛayɛ no nsɛi a, ɛboa ma yɛn sikasɛm gyina yie. Na afei ɛma yɛn mmorɔno nso so no, ɛbɛ yɛho ban. Na ɔkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi ayɛ wei na afei ɛmfa ka bebree mmerɛ yɛn ne sɛ deɛ ɛdi kan no, ɛsɛ sɛ yɛyɛ nhyehyɛeɛ pa ma y[n nnuane a yɛbɛdi no nnawɔtwe no nyinaa. Ɛnti wo yɛ nhyehyɛeɛ no to hɔ a, na afei wo abɔ mmɔden sɛ wo kɔ dwaso na afei wɔkɔ akɔ di dwa a wo de nneɛma a, wo bɛtɔ nneɛma a ɛhia wo a, wo de ɛba bɛyɛ aduane no. Wo kɔtɔ firi dwaso na afei wo de bɛduru fie a, na afei wabɔ mmɔden sɛ deɛ wɔmfa nyɛ aduane da no a no, afei na wabɔ mmɔden sɛ wo de bɛsie yie anaa wo bɛkora no yie. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnsɛi na ɛmfa ka foforɔ mma. Afei wo yɛ aduane no nso a, bɔ mmɔden sɛ neɛ wo kɔtɔɔ firi dwaso baeɛ no nyinaa deɛ ɛhia sɛ wo de yɛ aduane no, wo de ne nyinaa bɛyɛ aduane no. Na afei wayɛ aduane no awei no hɔ nso hia yie paa sɛ, wɔkyɛ aduane no ama baa bɛbɛdi no a, bɔ mmɔden sɛ deɛ obiara bɛtumi adi no na afei wo de bɛma no na wɔntete mma no mmoro so. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ bɛantumi anni a ɛbɛyɛ haw.